Barko reta ipörako oguata i iarambo rupi, kua reta iaparuarua yae ipoki reve kaviko guiroata jokua jeruata reta reta jaema ipöra i rupi yaparuaruave va rupi jokoropi oguata ipöra oguata kua barco